Nɛ wǝ ofuripǝ pɨ láa ya pɨlo gurǝ pɨŋ fɨ? ofuripǝ lo okuyǝ wɔɔ yɨ lǝ kpookpo kpookpo pɨ láa yayɨ pɨŋ koonu rɨ tɨrɛ le eyeekǝ. Mɨŋ furi láa ya nö gurǝ mɨŋ kpɛrɨ wɔɔ, la cɛkɛlɛ. mɨkǝ noh co ǝsǝlɨyǝ ŋ pa wɔ epiipǝ la nɛŋ kurǝ. Ofuri rɛɛpǝ pɨ kpi rɨ pɨla nɛŋ fɛɛkpɛ la nɛŋwǝ wɔɔ, ecicitoopiyǝ wǝ pɨ láa ta mɨ bɔɔrǝ tɩpɩrɩ. fɛɛwǝ wɨ la nya wɨ poŋ pɨ pɨ punu rɨ ko wɔɔ, oturu pɨ lóo punu rɨ we paa ǝvǝnɨnɨŋ lóo co ǝsǝlɨyǝ wɔɔ ŋ ya gurɨwe sɩsɩɛrɩ ŋ pǝ tɨnɨ rɨ lo nyuŋkpǝ wɨ lɨŋ tǝ wɨ yɔkɔ ŋ mɨfi mǝrɨwe ŋ ko co ǝsǝlɨye ŋ kpi rɨ mǝrɨwe kɨ kɛɛrɛ ŋ pǝǝ pǝ fɨ yɩ ŋ fɨ ŋ wo gurɨwe ke vǝnɨŋ lóo co rɨ oo ŋ corɨ ŋ lɔ rɨ la alaayǝ ŋ mili mɨ ecicipiyǝ amaa wɨcikpɨwe lǝ alaŋbiyǝ koturu mɨŋ tɨrɛ wɨ le pe tikili eni kɨ ba marɨ waarɨ. Oturu la yaarɨ cocoroo ofuri rɛɛpǝ apɔtuyǝ wǝ pɨ lǝ́ǝ fɨ pɨŋ ya pɨ lo gurǝ, ofuri rɛɛpǝ eweyǝ lo otui wǝ pɨ láa lɔ pɨŋ kumɨ pɨŋ ya pɨ lo gurǝ, ofuri rɛɛpǝ. wɨrikpǝ le epieŋyǝ wǝ pɨ lóo ko pɨŋ sie pɨŋ laarɨ pɨŋ pǝ pɨŋ ya pɨlo gurǝ amaa kokosiyǝ, láa <hesitation> epieŋyɨwe wɔɔ pɨŋ ke sieyǝ pɨ warǝ pɨ fɨ pɨ pa ya pɨlo gurǝ otukpɨlo mɨŋ akpaŋsa pɨ láa ya pɨlo gurǝ wǝ. Kpaŋsayǝ láa ya nö gurǝ kɨŋ kpi nö gukpɛɛkpǝ kɨ ŋ kpi na fɛɛ no oco ǝsǝlɨyǝ ŋ kpi wǝ kpaŋsa feŋ yi láa ya nö gurǝ wǝ a la ka nyɩŋ wɔɔ, wɨ teeri kǝ nyɩma <hesitation> wɨ teri nyɩmasɩ na ya kɛŋtɛwǝ amaa kǝ nyɩmasɩ nah ya caŋkpaawǝ. Kɨto wǝ ǝkpǝǝpǝ pɨ láa ca duturǝ o nuŋ « Ekpi pɔrɨkǝ o po turu kpaŋsayǝ la ya nö gurǝ la ka lɛ. Yiwe nɨŋ yirɨ jiceŋceŋ koturu la ya nö gurǝ lakalɛ lǝ́ǝ fɨ eniyǝ. láa lɔ eniyǝ mɨŋkǝ na tɛŋwɨ Mɨŋ láa ya gurɨwe mɨŋ kpɛ rɨ wɔɔ la nɛŋɖǝ nɨŋ kurɨ le eniyǝ kururu paa mɨŋ láa ya rɨ kɨ ŋ co ǝsǝlɨyǝ ŋ kpi wɔɔ, láa lɔ eniyǝ. Vǝnɨŋ lo co ǝsǝlɨye le kpi wɔɔ, lǝ ǝfɨ eniyǝ ŋ fuŋ yǝ. lǝ fɨ eniyǝ ayɩɖɛ kuluwǝ ceŋceŋ, kuluwǝ yi aɖɛ kʊra kuluwǝ ta ŋ fuŋ ǝsǝlɨyɨwe kɨŋ ba wɔɔ epiipǝ. Vǝnɨŋ la wɔ epiipɨwe, enirieni ya lóo ko mɨŋ ta keeriwǝ mɨŋ pǝ mɨŋ koonu pɨ Ofurirɛɛpǝ ŋ bɨ wɔɔ yɨyeeye faŋ wɔɔ no nunuŋyǝ nóo ko mɨŋ ta keriwu mɨŋ bǝ mɨŋ koonu pɨ. Rɛyǝ nunuŋyɨwe ŋwɨ oturu ŋ kpɛlɩ náa yɩrɩ epiipǝ yiyeeyɨwe ŋ yi mɨŋ ko ŋ ka ta keeriwǝ ŋ po koonu pɨ. pɨya pɨ láa yɩrɩ pɨlo yurǝ rɛyɩ rɛyɩ rɛyɩ rɛyɩ kopoturu pɨ lée tie wɨrookpǝ le ewiikǝ. kɨ pɨ vǝnɨŋ pɨle wi wɨrookpǝ wɔɔ, yapɨ lǝ rǝŋ eniyɨwe pɨ lǝ́ǝ pǝ pɨ pe tie wɨkʊŋkparookpǝ le ewiikǝ. ofonuŋ pɨle wi wɨkʊŋkparookpǝ le eniyǝ pɨla lɛ wɔɔ, furi leeyɨsa wɔɔ lǝ pǝ ŋ pe tie ne ofuripiipǝ le eyikǝ la akaŋkǝ. Kǝ furiyǝ née yee ŋ pe yi wǝ. tɩpɩ tɩpɩ tɩpɩ tɩpɩ tɩpɩ o po turu furiye ŋwɨŋwɨ wǝ we, lóo koru eyikǝ. eniye ŋwɨŋwɨ wɔɔ lóo ko ŋ ka ta ne keeriwǝ ŋ beri eniye oturu wɔɔ la nyarɨpɨ lo co.